जसा चींटियां सारी एक जाग ने रेवे। एक ही बिल में रेवे। कई भी काम करे तो एक लाइन से जावे। चींटियां दो तरह की रेवे। एक लाल रेवे जो छोटी रेवे। अर दूसरी काली रे। चींटियां सारी एक लार झुंड में रेवे। सारी कई भी जावे तो झुंड में जावे। एक चींटी आगे जा तो सारी ऊके पाछे चाले।